Ah! Ah! Cussu ci ada a olli sa gana de podi andai a fai custu pura, poitta. Chia, chi s'accumpangiada pozzu andai pura. Ma chenze a esse accumpangiada, no faidi. Poitta c'è sa timmoria, ca seu tottu indaborida, seu in cura de cummenti seu mobaide, de is. Me is cambasa, de sa co. Mei brazzusu e toccada essi accumpangiada. Chi no m'accumpangianta timmu, timmu. No mi fidu. Poitta chi ci torru arrui, eh! Angelo.